Izao ny fomba tsara hanasana ny tanana: voalohany, lemana rano aloha ny tanana de avy eo asiana savony tsara, lomana elaela eo, rehefa vita zay dia maka borosy ianao de borosianao mandritry ny fotoana maharitra lay tanana avy eo kosa kobaninao tsara amin'ny rano madio lay izy de fafana amin'ny lamba tsara ho maina.